Muturire rimwe niumaga muno riria asiari aria matuciarite makura makinya miaka iyo mingi muno ya gukora nimaukaga makanyitwa na mirimo mingi ugakore mena mirimo ya thakame gutwethia thakame ugakora mirima ya thakame thaa ino vau nturi ni mingi muno ugakora vau nturi ni varamwirira mirimo mingi muno ta ya cancer ugakora mundu ni murwaru murimo wa cancer koguo agaoka akarwara arwara agatwika stress agatwika thina kwi andu aria menao nginya niatesaga memory ugakoro mundu ata memory guti andu ararikana koguo varia ari koguo mundu anakura asokaga ta mwana munini kogu ni nginya atungatwe ta uria ungetungata mwana ukamuthambia ukamuvurira nguo na ugatiga wamwekela maundu monthe koguo riria mundu akora marau makanyitwa ni mirimu makarwara rimwe kurwara marwara ni kuvewa thina ni ciana riria mundu atwika wa gutumira dawa cia kulevya atumira dawa cia kulevya aga oka kuleta mbara musii.